עקסקיוועיטערס זענען דא צו- זיי קענען גראבן- גראבן ריזיגע לעכער און ציברעכן זאכן. זיי זענען אויך דא- זיי קענען אויפהייבן שווערע זאכן שנעל און אויך ציברעכן די בנינים וואס מ'דארף שוין נישט און אזעלכע מינע זאכן. <hesitation> אויפהייבן ביימער וואס זענען אראפגעפאלן אדער סתם ביימער וואס מ'דארף טראגן פון איין פלאץ צו די אנדערע. ס'קען ווערן גענוצט פאר אסאך זאכן.